Haŋ, nte de dunfeŋo niŋ n ŋa miŋ soto, n ka wo le duŋ bari ñiŋ ensaŋo feŋo niŋ n be ñiŋ tenboo feŋo niŋ n be a saŋ na, n ka buluusoŋo le saŋ baake, wo niŋ n na musoo maŋ a kuu noo, nte faŋo ka a kuu le, n ka safunoo taa n ŋa a kuu, niŋ n taata soritio la, n ka safunoo taa n ŋa a kuu, wo le kuo ka sooneeyaa n bulu, jinoo n niŋ a saŋo maŋ a maŋ siyaa, n ka buluusoŋo danamaŋ ne saŋ